<noise> Ny kenianina zao da tena misy foko isan-karazany <noise> agnaminy ao. <noise> Ohatsy amzay fok <noise> o izay, gny ny Loy, da magnaraky gn Loy koa, eo avao koa ny Kikiô, <noise> ao gn Kamba. <noise> Da misy isa-karazany koa gny Kalenjy. <noise> Akôtsin'ny Kalenjy da ny Tôrkana. <noise> Da eo koa mana misy olo hafa mitoboky baka amindreo ao. Misy Indianina ao da misy Arabo <noise> da misy Eropeanina. <noise> Regny moa <noise> zao mivarotsy, <noise> zay gny tena ataon regny. <noise>